Dingui bougou boukou, nire ma fé sagatine bari wama ikane dounouni na fa kampe malé wama boughe, gnodiou fé fénan nan ikane soune né laka dounou nan, nirema founé sigatine. Diani nasa dounou, diani nan sa dounou fimalé, ni laka djounou, ka dounou kati, fimalé kadi koupe fi founne bélé laka fo la yone fo la dounou, nire fiyé békni, i lékmalé fénan, ilékmalé dounoutoune.